Anjaran'ny f- anjara asan'ny fomban-drazagna amin'ny am'zao: tegna mbôla misy magnaja fa misy fao tsy magnaja ndraiky; le magnaja malôhaka in- tombontsoa azonao avy am'le magnaja hoe mba ahafahagna hoe reto ny fianakaviagna, reto mbôla hoe is- <hesitation> reto ny fianak- reto ny tany fa- faviàko reto ny havako de atambatro, zay le tanjognon'ny <hesitation> fomban-drazagna fa misy fao an-tegna fa tsy tsy miasa lôha satria hoe mandany vôla, manompo razagna zay le a hevitry ny sasany.